कपड़ों के आइटम के नाम ये प्रकार है। घाघरा, सलवार, टोपी, पतलून, धोती, मोजा। पेटीकोट, पगड़ी, दस्ताने, कम्बल, दस्तान, स्वेटर।